Me erin me wo mene ba bonu timi seri de me bonu timi seri de me bro ba bin ma you ba do de peki me ware iye mien fe sin bo me o mene ba pai uwu a mene mu iye yere you mu ne. Peki me peki fe ye mien ake fe awobo mo petimi iye mien fe baini zu, mien, amien ware me mien ne kere ma bra, iye bose mien kere mo. Kere boburu koro ba isele do you ba mune, peki me ma ware mien kere mo sin ne ba erin buru kpo ba bri bin mene, erin bri kpo ba mo mien kere mo mene erin bri ba bo de kere ba bo bobuni ba suwude ye ane se okubo ke ka mien ake ware me mien na gba kere awobo kpo ba mo kereai awobo kpo mo kere zine otu ware ama mughan. Ene zi were me tubo ziwere me tubo o bo me mene mo tu ke zine keme ware mune se mu dei fiai ke fe ware bo mene ye ene akpo nu emene emi bra ene tubo bo luwe luwe ake yerin mu zine keme ware mu. Peki bade ba emene fe fiai mien ene wobo fe bri bin mo, aba bri bin ne me aba rese, bonu erin bonu timi ne me aba seri kiri bo eba tebra ke mien neke tebe ke kene agblemomene wu mene ba tebra ke ba boburu ma ba mien fe mene yan, because akpo kru de ni ba erin me tara sare iye fuwa ma sare, ma sare bo fe ka

Kiri emene seride tamara kile se sin bo, nanawei kpo ene prayer bo answer, aniser sin ne me o mene ba mien ne ke ene wobo bo mofe mo paimo direct de emene ba mien ne ke ene wobo mo mien sin iye dolo mien ake iye mien fe awobo gbo fe bri be mo sin ba rese de. Rese timi ba bo buboru ba bo koro, emene ba ene yere iyobo se be ba uwu amune. Ba bo sonrun kere mo erin la me dein ba bo bi mene me, ba tamara kile de. Dein bi mene me, tamara bulou, bulou emene seri tamara kile sin bo emene fe fiai, briyo ba bode, briyo me, emu mien kere musin eye mien awobo mo fen sin bo, bobu ru ba bo koro mene boburu fe ye fesin emene ba ene yere iye bo ke o wu amune. Sin-do kere mo rein me, emene ba peki ba bo seri bo ba tamara kile de. Tamara kile sin bo emene ba feye mien owobo mo fe, mien sin erin bonu timi ne seri bo boburu iye mien fesin bo ene yere ye kpo uwu amune, ma uwu ma mu iye yere mene kpo, nanawei ke e mo, mo uwu ma iye yere mene ene kuru emu ke iye yere. Nanawei be ne emo mo iye yere mene owei eh you ten were ene iye yere omene ikpo bra tuwa o mene ene prayer bo be be answer wen answer, question ne ke timi yere sin bo emene ba bo e yere de ye se nanawei kile ane nanawei erin ma mien paimo pre me Tamara kile emene ba bo son-do karemu erin la mene, emene bo son-do kare dein ba de me emene nkana wei tene, nana wei ne answer e time fa. Tamara me me ten were mene yo wa ere ten were te mene nanaowei wo answer time fa, o wa ere tene se yo wo bra be mene ye se mene pre mini o. Wa ere ten, nana wei sei sei dein ba bi de e, paimo pre ye, ene awobo pre ba furu bulou ba suwo kumo ye, ene awobo pai seiye mien kumo, ene awobo pai zine keme ware mo iye fe kumo zine keme ware amu iye fe de ba dri bode. Ene wobo pepi de se nana wei ene wobo emomo guide feye mien paimo ene wobo preye fe, be fe, awobo ne schoola emi yan-yo ba zine yo ke miyan mese ku mi ba dolo me mene ba ke owobo expenses ke mien, emene yo mene keme tubo ne emene ba tubo tuwa mene a mene ase ke fe sin suwagan ban ko timi owobo kpo pre ba expenses ba pai emene ba ka ke owobo barede mese you cobake owoba barede. Ba bo sun-nama kere mi erin me nanawei eba mo teni, dein ba bade o wuba bonu timi bade o, ene bra ka kru bi mini yo, bra ma bi mini ye se emene paimo pre mene ke gba mo. Ene ere ten ne bi dese emene paimo pre, dein bi bade ene ere ten mene Paimo pre-yo ene owobo di pre-yo ena ongu kpo di pre-yo. Nanawei ba bra tuwa prede, ba nanawei ba bra tuwa prede, eba mien mene ye se who mene bra tuwa. Bra ke mo ke gbolo ye, ene bra me gbolo mien mene ye se o mene bra tuwa pre mene, suffer sei mo mienghan se bra tuwa pre fa. Bra tuwa pre ke yerin, mene ke ena wobo mo yerin, me sonnuma kere mo erin.